Injo punna maingki bunting, <hesitation> injo punna maingki bunting, andaki seng akbese-besere, <hesitation> riek intu biasa tau iya, akbeserri mi naung rung bahinenna injo pole burukneng na, gassing ammeppe ki mi naung, <hesitation> ku kua nakke jako mo gassing akbese-beserrei i, nu maing mako intu bunting, pammari-pammari mi kodong, injo pole punna maingi bunting taua riek intu biasa pole, gassing akbura-bura mi naung, nakua mo ri bahinenna anre doikku, injo pole bahinenna apa na-na pake ak <hesitation> akbalanja, punna anre doik na burukneng na, injo ka buruknea punna riek mo doik nu ta limangpulo sakbu <hesitation> sareang mi bahinennu, jakomo malli tole, gassing akbura-bura mo naung, biasa intu pole akbura-bura nakua mo <hesitation> tala minro a, padahala injo <hesitation> kunjo-njo mange assidong-sidong ri warkop a, angiung kopi, injo gassing pa-pakbeserrang isse injo pole na haju injo, <hesitation> punna nganui pole <hesitation> injo pole, punna gassing akbura-bura ko, jako tokmo pole gassing ammeppekki i, injo punna sikali na peppe i bahinenna, iyamintu a tala, tala si kalakbu-lakbuang, <hesitation> mari-mari mako singang meppeki, injo pole punna gassing akbesere i, gassing asu mo rurung <hesitation> kongkong na pau. <hesitation> mari-mariko tala pakrisi nyahanu injo, injo pole punna ankua na ja bahinenna <hesitation> mae maki nganre ta sikalina nakua mo pammari mi, bou belei batena ku sakring <hesitation> paka pakrisi nyaha, injo kodong buruknea mari-mari mako, injo pole bahinea akokto gassing sarringngi nyengnyeng, <hesitation> tekpakua tala la sikalakbuang pakbuntingang nu, injo pole punna <hesitation> maing mi meppe maing mi akbicara jammara, <hesitation> nu lakpa isse angnginung-nginung injo buruknea, <hesitation> maeng isse anginung-nginung minro si na peppe si pole bahinenna injo, <hesitation> ballo injo punna na peppeki ji, injo punna na riek mo bahi-bahine na hoja iya kunjo mange, ouh na ngura mi injo polea bela, tala sikalakbuang mento injo pakbuntingang na iya <hesitation> tala-tala na hojanng mi doik bahinenna ou pammari mi mange mo.